Emar, bie phle bie sarr bienne bie chin bie sesiari bietamipule bie nibienn, bic te mbinne bic furro, bie furro oman furro bie phle bie furro bie sarri bicfurro bie ninne, bie furro bie chin, bie furro bie sesria bie ferro leh bie tamipule, bie furro leh bie nibnn bie furro leh bie bidtemibinn leh, tele, leh tele m̃a emar leh tele leh, leh tele leh bie phle leh tele leh tele beh bie srri leh tete bie nne leh tele leh bie chin lete leh bie seseria leh tele bie temipule leh tele teh bie bie nibinne lete leh bietenbie nne. Lete leh bie furro bie tebi chin leeh tele leh bie furro omar leh tele leh bie furro ema leh tele leh bic furro bic pule lele leh bic biefurro sarn leh bele leh bicfurro bienne leh tele leh bic chin leh tele leh bic bie sera leh tele leh bic temibicpule leh tele leh bic biennbin leh tela leh bie biennbin leh tele leh bieteni nne leh tele ari bie furro leli tele bic furro oma leh tele bic furro bic pule leh tele leh bie furro bie seri leh tele leh bie furro bie nne leh tele leh oyinne. Leh tele leh oyinne leh ema leh tele leh oyinne leh pule leh tehe leh oyinne leh bidarri leh tele leh oyinne leh bienne leh tele leh oyinn leh bie chin leh tele leh oyinn leh bie seri leh tele leh oyinn leh bie tami pule leh tele leh oyinn leh bie nibinn leh tele leh oyinn leh bie tarri binn bic tebic bic pule leh éma bie tebic bic pule leh pule bie tebic bie pule leh biesarri bie tebic bic pule pule leh binne bic tebic leh bic pule leh bic chin Bic tebic pule leh ema bie tebie pule leh pule bic tebie pule leh bie biesarri bie tebie pule leh bie binne bie tebie pule leh bie biechin bie tebic pule leh bie sariri bie tebie pule leh bie tannpule bie tebie pule leh bie binne bie tebie pule leh bie tani nne bic tebic pule leh wufurro bic tebie pule leh bie wufurro òma bic tebie pule bie furro bie pule bie tebie pule leh bie furro bie binne bic tebie pule leh ovenn bie tebic pule leh oyenn oma bic tebie pule leh oyenn leh bisarri bie tebie pule leh oyenn leh binn bic tebic pule leh oyenn leh bie uhnni bie tebie pule leh bie furro oma bic tebie pule leh bie furro pule bic tebie pule leh biefurro sarri bie tebie pule leh biefurro binne bic tebie pule leh bie furro bie sesri bie tebic pule leh bie biefurro bie tanib prule bie tebie pule leh furro bie binbine bic tebie pule leh furro leyenn